<hesitation> بصراحة اختيار صعب جدًا، يعني إن أنا أختار إن أنا أكمل حياتي بس باكل نوعين من الطعام بس لو لازم أختار ممكن أختار الرز والخظار، لإن الرز مصدر أساسي للطاقة وكمان الخظار فيها الفيتامينات والمعادن عشان كدة تكون مفيدة للجسم يعني، ممكن بس أغير في طريقة طهيهم يعني عشان مزهجش وأضيف ك- لهم أنواع مختلفة من التوابل.